Tempolako nyeku tewu petani to pa'at matanem-tanemkan mangenanuma <noise> yo satu manengkan samusim hujan satumanengkan sa sioremai udan a tetaneman ti'i engkanti'i mokuning satu manengkantu mokuning sasio udan tansasio taansasiopa ra ar camagaga tu tanemen apalagi satu teremorantawen saudan woreges ika'we moca yasecaka awemo ya berarti ca de'mo- harapen <hesitation> enuan mbo anana karna nemoikaro'a lewo mosi'a taan sacam ronor-ronor kampe tantu tu edompe'u mbo anana taansacanemkoroade'imo untuk tanemen kisana bunga tu tanamen buahan buana-bua'na ni'tun satu leimoike-leimoike sala' mimu'pu apalagi popaya popaya ti'in satu kominimu'pu wotu <hesitation> eykampetu'a tantu a simono moca iyo yo mopaya tu tentujuga sa'u mboana-mboana laeng satu e'nono de'kampe musi'e ekampe waktu ekampe tutoru pu'puun ha sumono sya wokisabunga kesie teingtukan sakoma piara bunga na'urus bunga wotu bunga tinde kampetorie pindamu namopindaikasi nah sumo'no intu juga satu'meletari moleima subur raima magaga ema matoai ha wotu pendonu mo'kan sumono <noise> emoureca minaate <noise> modeimacapa u maondol lai'u <noise> pengalaman-pengalaman <noise> ku nakuma tanem-tanem <noise> baiknokutamanengkam <noise> baiknotumaingtendei <noise> tumanenm <hesitation> bunga akiwalesie bunga <noise> ma'antum mangeperisa sio bunga akiwale <noise> jadi pengalaman teinde bungati surunoca maso'no lei satude kampe tora enon Pekeinalakong intou o wemolako ha simono moke'si sya ha teng tulako tu